Sɛ epɛ dɛ itwitwuw wo se yie a efa wo 'brush' na a emia w'edur anaa sɛ sawee anaa biribiara a epɛ dɛ edze twitwuw wo se n'. Ebɛhyɛ ase wɔ sor na etwitwuw aba ase. Botwiwuuw wo se sor na etwitwuuw aa- asedze ne nyinaa so. Iwie a na etwitwuuw wo tegyirma do ama nka biara a ɔwɔ w'enum no so ne nyinara oetum na ɔaba.